Kyengonza munno kandi kyenarozere nikyo e' kyakyo ekya, ekya rose. Ekyakyo ekya rose nkigonza munno hakwokuba kibooya kandi no'bworikiteeka munju, no'huura ne'bagamba nti ogwo atteiremu akamuli ka rose. Nkigonza habwo'kuba ne'kibooya.